<noise> nitengule ukusuka umwenda kwangu, juntolile idishi, nditola amakasi, nditola isabuni, tolile iliplastiki lyamakasi, <noise> nditole imilikira ndiloveaha, kama kira mili sana jundisemsa amakasi kidogo kiva kauvuguvugu, ndiloveka, ndisopa nisabuni jira, kama kira milisana. Halafu baada jadaika ngapi? nditole isabuni jangu jakipande, nditengula <noise> ukusuka, kama nakilamili sana <noise> nditengula ntola twili idishi, jintola amakasi, ntola isabuni, nditengula tu nukukisu ukata amakasi amazize mundiosa nditumile. Apandisukile jundisuka ndisuka ndiwesa ndisuka kawaide kawaida une ndyandisukaa kadatu! ulwani, lakidishi ilyani ili, liva lyakusurusisa, amakasi kumpandile une ukuta amakasi akana kavie masafi, syondisuka, nukwanika, tola ndisuka, nukwanika. <noise>